اكيد التحدث باللغات الاجنبية افظل لانه تفتح لي <hesitation> البوابة التعامل مع كل الناس في كافة انحاء الحياة في كافة مناحي <hesitation> الدول <hesitation> ولكن <hesitation> الحيوانات ما ادري <hesitation> فهمت مثلاً <hesitation> النباح حج الكلاب ايش استفادت? يعني وش وش الفائدة اللي <hesitation> اللي اخذتها? اكيد الثانية هذي لها لها ا <hesitation> سلبيات مثلا بفقد هويتي اللغوية صعوبة في التعلم سوء الفهم الثقافي اشياء كثيرة لكن انا افظل هذا الاختيار صراحة